Tu, tu jinida ja ji ki ka'a suga chi ja, ja, ni tu jinisa nasa kuu yuga koo ja, ja ja ni kuenta ka'a inka saa suga te ka'a inka saa suga yukani kua ja, ja nu koo yuga ja kaka'a xii nasa kuu, ja yukani kuu ja jinisa.